La kú inii jyn jö ráá’ ixen kieerá’ jnáá’ ga la jan ixen, kúxen jö sÿÿ i i jö i fá’ e ⱥⱥ xiñó’ kú’n nóó i dse tá’ xiñó’ kí nóó i jmⱥⱥ <hesitation> jmⱥⱥ dsóó xiñó’ o kuu’ jy ý kieerá’ jy, jy kuyy kieerá’ jy ta énáá’ lajy e tⱥⱥ’ xiñó’ dselí juó’ kuu’ jyn nóó ila kuxen jö dsii kö’ jö, re kú’n mo júú jin mo júú re ⱥⱥ dxáá ta i sý’ jyn dsa sán ire guen kää óó’ i i enɇ fí kiee’ ga la jan jö dsii nɇ, jö sÿÿ nɇ, e nɇ lýn jó ixen kieerá’ jnáá’.